ذات مساء أكتشف رائد الفضاء نجد جديد يلمع بشكل غريب في السماء كان هذا النجم في البداية لا يشبه أي نجم رأه من جبل إرا كان يبي يغير لونه باستمرار جرر رائد الفضاء الاقتراب منه وعندما وصل إليه أكتشف أن النجم ليس نجمًا عاديًا بل بوابة إلى عالم أخر.